Jadi beta mo carita biasa kalu orang tatua bilang kalu mo kaweng musti katong cari pasangan, lia pasangan tuh bae-bae. Karna kaweng tuh satu kali saja saumur hidup jadi musti katong cari tau dolo pasangan ini pung kalakuang ini bagimana, dia pung hidop hari-hari bagimana, dia pung basudara keluarga bagimana, dia punya pekerjaan, dia pung karja hari-hari. Karna kalu kaweng itu harus ada karja par katong pung hidop, karna itu samua penting untuk <hesitation> katong pung kehidupan. Kalu katong pung pasangan itu katong seng tau dia punya latar blakang, dia punya keluarga bagimana. Kedepannya nanti katong susa bisa saja ketika katong su kaweng. Dolo-dolo pasangan tuh pung kalakuang bagus-bagus saja, manis-manis saja, bae-bae saja dimuka katong. Tapi pas su kaweng tiba-tiba ada masala sadiki tangang su kanal, su pukul katong kalu seng su mara, suara basar, itu karna katong seng cari tau bae-bae pasangan pung kalakuang. Kalu masi baku bawa, masi pacaran baku antar itu pasti dong tunju yang manis-manis saja, yang bae-bae saja, karna katong seng cari tau ternyata kalakuan asli tuh akang kaluar pas katong su kaweng. Bagitu jua deng keluarga, katong musti tau dia pung keluarga ini bagimana, karna katong jua akan masuk apalagi kalu katong parampuan katong akan masuk. Dikehidupan keluarga laki-laki katong nanti hidop satu ruma deng keluarga, ada mama mantu, ada bapa mantu, ada kaka ipar, ade ipar, sodara-sodara yang laeng dalam ruma. Jadi katong musti cari tau supaya waktu hidup sama-sama katong seng takajo lai, masing-masing su tau kalakuang, su tau cara hidup sama-sama bagimana. Supaya bisa hidup manis-manis, seng baku tasala, jang sampe mama mantu deng ana mantu su tar baku sanang, lalu tinggal dalam ruma tapi seng baku bicara. Bagitu jua deng pasangan pung pekerjaan, punya kehidupan, jang waktu pacaran dia tunju dia pung raji pigi ibadah, kalu yang salam tunjun rajin sholat, lalu yang sarani tunju rajing pi gereja, padahal pas su kaweng bagini tinggal tidor sondor tau kata jam ibada jam barapa. Biarkata su ada panggilan ibada nih mar talingang pura-pura tuli saja. Jadi katong perlu tau dari awal cari tau bagimana kehidupan pasangan, keluarga pasangan, supaya kedepannya katong bisa hidup manis-manis.